वाइलिन, वाइलिन कही रहे हज, कि एक गितार जैसो रहे हज, पर उकांदर कही रहे हज। एक लकड़ी आवाज, लकड़ी का उपर कही हज, एक तार बन्देली रहे हज। और उनी तार से उना गितार कही रहे हज, चीज का उपर घिसा हज, तो कही हज। एक आवाज, मधूर आवाज निकलाईज, गढी अच्छी आवाज रहज। ने एक अपनी, निमाल मां भी, असो सेम, तू सेम, असी चीज कहने कहें रहे ह। उका एक तारा कहजं, बीलकूल वाइलिन जैसर रहे हज। एक तारो भी, तो कही हज भाईया, आसी चीज ना, निमाल मां भी रहे हज। पर लोक उनका बॉलेट की तो विदेश की चीच चे, विदेश की चीच चे अरे भाई सब भारत की चीच चे।